Iha! Magnamaigny hagny <hesitation> hagnign'iregny mbôk zegny agnisan'ny tegna hoe <hesitation> ahafahana mikajy agnanjy hela eh, satria zegny, <hesitation> le ragno agnatingy hagnigny i bôka matonga le <hesitation> baktery regn miegny, mivelogn avake manjary lô i hagningio eh. De mazava ho azy zegny kô megny tsara be le sakafo, tsisy baktery miegny e, tsisy ta- bakteria afaka miegna ake zegny e.